التعليم هو الجوهر والقوة ديال أي مجتمع وبلا تعليم فلا وجود لأي مجتمع، فالتعليم هو لي كيعطيك القيم هو لي كيعطيك خارطة الطريق هو لي كيعطيك المسار لي تمشي فيه الأجيال القادمة